Alura <hesitation> la cunserva dë tumatiche a dipend përché së la tola al e sarà a pöl ste li anche ün ani ch'a capia pa nen, mentre së al e düverta a va tenüa ënt ël frigo e a s'pöl tenisi al masim düi u tre di